Yeri o ye tolomabo a diri wari dawo wari bio ani aye toloma ani eresi gote deck bio a saki te bebe ia wome siba wa saki ba wa teke ba wa teke me kon fan te bebe e weni mem gba go-go anna kon na ma karriba ina wari bio kori na ibian kori ofion minji du pani sikiro. A piki ye derie aye derie ba aye me dereianga bu fiiai ani aderai a piki ye dere ba a ye me dere ogbo a so diri wari muba a dirii wari mu ba a diri wari mu te bebe anju sme te ye tolo maba awome toru kriki na ani na anga be bra ina bee japu i yeme ke ina toloma kuma i ere minso i tolo ma gbo saki ina bee japu iyeme ke ina toloma kuma i eren mininso itolo ma gbo saki ina dasute but japu ani oko sme-a inabio japuu i ekwen nwenii te wani wa ke ini na anga bra mie nimi wra wa bro paki wa debi dein ma tepiki inina sme ina ngiapu na ina daapu na, toru kri kri atomi en bun wa keina na sme be bra <hesitation> gberi emite me saki me bio diri dawo wari me bu paka yeri paka be ye a nimi ya anitie mbee miniso wana ye toloma-a be apu ma. Wa bari gbalagbala awome fom ma anito bim ke awo me mieba? Awome ibi maa ania nia awome ma sii ma ani an awoma siima. A wome memgba me saki be tomkri ba inete dein mate diri dawo wari bo ye dawo iningiapu ina dapuna ina kro mate bra eresi ngiapu na daapuna o pasisi o pa brasua wana pri te wa na wome ma ibia puso, memgba eneba kai awome ere torie kri kri a dumo sii dumoo wari me bio ani saki ye wa wake inina angle bra wa keina <hesitation> oki bra. Awome me saki bari awome-e awome sii dumo ani kon a ani inangipuna ina daapu na ke ina ye be bra eresi gote mina woma diri dawo wari be bio en wana bufakme ani eresi gote wa te kea opasisi opa brasu te ke mina ma so pri wari bio mie kuma awome ye n a ibiai oki na pri en ye ina wosoma be ma minso o kala tuo, kalatuo tomkri ofri moku wa mie sme tomkri me bu awome bari inete wari sonte yena ibia ye a awome bra lala menji ani kon ani tie gote wara be bo inaagia pu toru ke inabu wari a ina daapu saki nyana a ina prii saki te me kuma ituo me iye na i bua duko ina prii bari ine-a tie eresi ini gha go-go yeen igbiki do kiar. Idokia me igbiki me ike tie ye awome ma ani ke diki anice ike ina diki me saki iigbiki me nyante ke ina diki diki te itoru ina bu ofori kuma ende awome ke ibia pu me so bai bara? Ani eresi wa omna tekear yeri be bo i awome ari awome ra emi, inye emi japu ai so emi a ke dukoar be bra me ani ke weni memgba na ye ani eresi wa omna tekear yeri be bo i awome ari awome ra emi inye emi japu aiso emi a ke dukoar be brame ani keweni memgbe na ye ani eresi gote iyeri ngebe iyeri dabo etela ituo erem te tuo sii miear te mbe muniso jumo be minso mbo ye ya itubo iya be ye meibia ke mbo be kuma mbo diki biobuwa o i belema wra bo aniituo ereteituo dakrakra mabaie oyewab ere tei tuo sii miete jumo ekwen mbo prim bebe erema minso o sibo mete ekwen be bo me mboi ituo belema bo ituo da ki biobuwra oko sme te ye ofori ituo belemabo ituo da krakrama bia ane eresi gote diri dawa wari bebio so omni ere minso wa toloma wake ina toloma mai inye beye na kra kra bebe wa na fom ba wana fom ba eresi wa bi, wa na fom ini tomi ba be tomi so memgha enebaka en sme dapu o diri dawo wari dawo wari muo apu inete sbi daa bia ani eresi gote wana nginpu na wana daapu ere minso keni ituo diki ekewem ninii minso otuo me kon be dumo yeri be bo abro paka disi dawo wari mu ba a toloma fam te bebe. Ipiki sin pikima wari mu ba yeri aya derie, a sani derie a a magi a ye soye derie a risum a derie akidi a devie ani gba go go-e o fiie te a drie bua ani ogba go go-e tomi piki bue, tomi toru krikri piki bue ibi dumo kon be apu emi, japu buo inn in bote bo <hesitation> safie iha bue japu piki gbee so piki bere ani noku me saki be tom kri wa sme bra an anigba go go ye o yeme yela be bra me piki bakam wana ma me bio, wana seme bio moku wa bo la te be oke me bu iyeri fe beri ye go go- ye ye la, igbiki nyana-apu bari i nete ye fini me tom kri ani moku wa bo sie te bu ye ani eresi gote wa tamuno teke wa piki tamuno be miniso o wana diki bujii wanawome be japu mina ma mi kro saki me gote ani miete ja saki ngiapu na daapu na bari saki nyana te ke awome prii be ye waninii wra / menso tomokri me kro wra ani eresi gote wa awoma wo so bia imini mu fire me dokim iniini mu igbiki me dokin idoki bote te kunoma mina woma meni pa-apa kuma err di i dokia be igbiki me bu sibi? Ende fie me te i ke ina prii me bu sibi wa ina diki diki ba en bo ibia pa so ba ani wa wa gote bro paka te mu igbiki me dokia be ye ba wana buo bara inete menji bice. Wa mai nate alanga mu bia ani saki la ba saki meni awoma ani barasute ke wana pri marie mbrasua te ke wana pri ma saki bo ibi awome so kuma ende mo ku ike bu brasua te ke wana pri ma bra? Mbai inete brasua wana ere mbo wana ogono sereba ani saki wa piki bo inima diki diki ba ina awome so diki diki ba, kuma tamuno so do ku ma wana awome ere wana pri fi wana ngiapu wami so wa wani ngiapu piri fi bra wana awome so wana pri fi ane eresi goteingible idabo iyeri etela sme be bo niniic minisco krakra ye wa ye go-go-e ba ani wa go te ye wa go te an ye be ye ani ibi te be mini memgba teke me bo ani eresi go te ke ina pri ani eresi gote <noise> wa bew nuniso memgba enebaka wani ngiapu ni wana daapu na wana micape na wa dokuar bu ye ani o bora sua te ke awome ma pri mie be ye ibia mieteininu ani gbaen ma ba fa brenbe ani fom ye sote kei fom ba ani miete dukute mie ku ma i tuo sii mie be ma niniso i an gbain o i tuo gote, oka me an bra suate ke waniina ma me piriya ani piki bra sua te ke se so piriya, ani bra sua te ke i yeri ngiapu so piri ya. ba fabrenbe i fiem be be. L awome i tieibi mie te ke kuroma ina pri? Ito bra ke ina diki diko, l ru wra saki i opungibo gberi oloko gbe prim ani jenya-a a bem minso gbo tuo furem bo furunweni te mbo botevkebmbo naibo priba ngibo me gbola-a ende me igi bo me gbola a endeme igbiki me nyana anga <hesitation> ari ki ba ari ki te ke ye fe fi ba mbo pakamu ba mbo mu furu bo ba ari kwu ba iya ibi tuo, mi kuma ende i nne gbiki me nyana anha ngibo me ai gbola-a an bu gbo biri la saki tuo be ofuru e ofure-e me eresi gote rem mini okun i ini okun saki ebe minisco on ne te sme onga sme bia ani eresi go te ini olo ono no kasi kro ma ba o anju sme nueni te ofuba anic o c ngibo ma bee iya ngi pakaye inate mo me i du kote me ye-o i beni miniso yeri a sme bari, en sme bara ofori inic ke ikolic wari mu ba ikdi wari be mo ani sme te fubari ani nghibo ma bo saki owuye oweni asin meni a be ngi bo aya duko te ke i pri a misic menhji mu meni mu ola menji mu ola saki o meni a bee mihniso i bere kepri a ye duko te kei pri o meni bere me ke a meni bere me ko pri a bere me ke pri saki o meni a bere gberi owin sini, anju sme pu meni o gbola Itegote mie smete ye ye mo l-yerite sidumo konwja te wanii bem mienso mu ikoli wari bu sme be bo anic bem mienso mu ikoli wari bu sme be bo anic piki teme nyana te piki wari mutemu ngi bere o win sin mo lyeri sun te sitein te tuo lama, tie paka te i oko ame te ye mie o bem mieso omni poki a ye du ko ma te mi ngi ma a furue be saki ani ura mienso a for-e abro paka kuma ai igbiki me ke baar ari kia ituo yea i tanga me igbiki me nyanabngiii gbola-a animya ii bra daaokia, ari err iba mienso <hesitation> a miniima needy wra animnii ma <hesitation> bii wra ani eresi gote abro patate mu abro pakate mu a bii ba-aima akwo te ke a piri, ani mo kiebani mia a mie kon be minji me yeri ibu aingi miete a bioele-a ani mia meni ike su bori bu bere ani eresi gote anagote iberie ngi ma bire me owin sinya tie gote ma a sii me mie owin sinya tie gote ma a sii me mie saki i daa kra krama-a tonic meni anju meni bee inn krakra ye ngibo ina o sii ngibo tani tie go te tuo me sii mie saki a doku finji tuo be priai mienso mie anio i ye be me osi <hesitation> ani na kra kra jaapu ere o daa kra kra mate bebe a gante ke. Opri ani miete oringima beri owin ngima bo ekeli bosom ani sme te keiperna yerna pri bra me konba o sii mie diri wari bio yeri ma na-a, ania ania o but ma torugbo ke-erea menso tuo ania nia ye tolomabo tuo fom te tuo bam ini bo fom bebe mbo mie mbo ibibo so wanigba iwaen fom wa fom ye da la mam memgba enegbaka wani gba go go e wa tomi sote. wa wana wari pri fie wayeke wana wari be apu fri mia angana aigana bu kuna memgba enebaka me be im bem menso wa bara awome fom ma diri dawo wari bu tei eresi kuma menso awome ma wa dien ma te ye ke ina toloma i piki nimi wra menso awome toru kri kri wra awomee mingba gberi a ike dein ma te ekwen ina prim bebe inai in piki i dokarii jaapu piki emi te unioko smea i e kwen te keina pri kuma inaaba te nokia ani eresi i fom yeme saki kuma idokia bu ye mi ani tre me aniina sibibio so mue an tuo me i to bra yeba i fom ye me sakite tuo me nimaiba menso inn krakraye ye itoloma be bo mea me bra ye bebe mbo i fom bari o but memgba enebaka balafa ba awome bu o fori. Awome ere ani mokia yetolomapu <noise> awome ere ngiapu na daapu na ani diri dawo wari me bote awome yeke ina tolomabe apu mana owu sote ye keinala mai tie eresi gote ini erem menso awome ma ini ngeri ye gote ini erem meso awome ma ini ngeri ye but gberi gberite o ninic bari ye aric jen ye ama me ama go-go ye se go-go-e wari go- go-e wari go- go e ewo ngeri bo nye a, awo me o weni mengba ye. l tuo me kuma sii miete jubo juma mbo diaa kra krakrama bebe erema menso o dikibiobu, obelema itue etela yesii mie te iyeri tele iyeri mbo daa krakra ma-a bebe ariba menso iidikibiobu wra iibelema-a ani eresi gote i pasisi omni ngiapu omni daapu ani wra men so japu piki emite ini aweme da kra krama gote inangiapu bo te bo ina worite, ini na bu be wra meso mi tomkri be tuo sii miem bebe ari ekwen te ke mbo pri be ai, ya doku pri ani i sie ke mbu mie tamuno so o <hesitation> dikibujiri biai ani tie eresi gote i sii me erem bebe doku pakama. Iniokia bebe ani ine na tamuno na tamuno na bra late meni imeni be menso ipiki oki ma bebe ina bue japu piki oki te ke ina dumo angaba iya minapu iya paka pu oyewa ere meniso mingba eneba kame wa sme be ama me na se me nabi so ende keibie so bari bra? Wari be bio an ke saki ye ike ikie tuo diki diki bra ani bafabrenbe seme ke ibi barii ani ama me me ke ibi barii kuma me saki be tomkri wa bia si era wuna awome oju bu, in iimie be ye me meni sii so ani bu wanii turo ibi wra tie eresi <hesitation> wani awoma o wana ye eresi inye me i ani sii saki erem te ani da kra kra maa i ani sii saki erem te i ani da kra kra ma a i ani sii saki erem te ine bu finjinte ekwen bebe ani erem ma bu pakaye ine ibu pakaba ania nia oko nengi maye me saki be awome alagba saki alagba tee alagba na ogbona ani moku mingba enebaka in sote bu-ye ani alagba me na ogbo mee na so ani tie eresi ina ngia pu na ina daapuna ina ba kaapuna ina turo dein mate a wome ma dikia inimiye an in igbiki dokia iniigbiki dokia i bro paka saki. Japu bote bo ye duko ke awoma prii te sii ekwen konte ke awoma prii ani in ke awoma sibio paklemate awome make ogbo toru krikri ogbo bo sun te awome ma mingba ene bi ka bo sii ke amina nyana apu prii an saki iyeri bete <hesitation> tuo me nyanabo itanga emi etela ogbo bote bo sii ekwe konte ke ituo prii saki ibri paka warar imu fie dokima mu warar i mu doki mamu warar be fie me an fi mar be bo o fiete o bro paka te be be o parii bibipoki a iyeri meini i ekwen saki ore ekwen iyeri gberi ekweb be saki ori o ini ekwen an saki la saki iyeribe iyeriba an bari biobele ke i prriai tie eresi tuo me barrii bub pokin ani wani wa bii be awome bra a ani seme bii awome bra a oki sme te awome i ereba menisi semeso ina dala siiba opa sisingia apu na da apu na o bara suate ke wana pri te mie wani awoma ibi awome so, i ntoba ra keibia wome me soba? Mie kuma si-si tuo. Mie be sii ibia miete mbo nimi, inmi menso ma me mbo yeri bo ye me ibi wra piki mbo biobelemaite mbo ye troko troke mu. i be menso, i meni be menso oko-a te i beem i sii me gbain ba be be bafa be ren be i yeri ani anbraan bufakama barie. Yeri o ye tolomaba, yeri ye tolomapubu tamuno be kro bie yer ani mokie <hesitation> a ye toloma a piki ye deriar ama korinama ani koria. Dede bio a saki te bebe i awome wani gba go-go-ye we telemaba, minji duba-pu minji dupa, ta tari a duko bra me, pani sikri ma-apu pani sikri ba, kiri ofin ba-apu kiri ofin-ba, wa ye fante bebe wa fie so ba an saki la saki wa mina ma ye saki minji se warar wa ke biri bae, wa ke yeswa fie ba be fie ye wa ofirimate wa fie te bebe wa so diri dawo wari mu te, wa baka te bebe, ani pakate bebe <hesitation> wa piki ma so bote bo ye derite ani an sme bra, ani eresi gote o miete mie minju an ne kunoma ba anga.